<noise> <hesitation> Ireo karazan’akanjo fatô zaoo, ôhatra maillot de bain resiko, maillot de bain findesigny mande miseky ôhatrany amy piscine à la plazy re. De ôhatra aminje robe, matetiky andesigny mivavakà, mande mivavaka tegna tsara ampiasagna azy, fatôn’ôlo aminazy. De misy koà ôhatra costume regny, ndesigny amigny ôhatra misy lanonagna miajahaja regny, <noise> regny koà manjary atô aminazy. <noise> De misy ôhatra short zao, short zaigny tegna matetiky i ôlo mande plage magnatô izigny. Mitôvy amizao-misy olo magnatô zao <hesitation> mandea elaela mandea ely fô tegna tôkony tondrasagna azy zaigny à la plage.